Mo̱ku̱ wa mi̱e simewe tomikirime tari tari kuma ye̱a-ye̱a la-a but moku ye̱a-yea la fiye̱. Elem wa ke̱ pulo ololo feriye, moku ike gboru tinni febari igbiki ane moku gboru ololo, ye̱a-ye̱a la fiye tomikirime. Wanima ke̱ sibidaweri̱ bobe̱, minjiseme ke̱ si̱bi̱dawere bobe moku bowe rebo obukuroma but anigba ke̱ sibidawere bobe gbala-gbala obukuroma-a gbala-gbala tomi toruseri fiye̱ toru seri tomi ba. Mingba imu ye̱a fe̱ te̱ i̱ igbigi apkpa ke̱ feye bara imusaki ani traa akpa late̱ ani mie̱te tomi toruseri fiye, toru se̱ri bakam. Etela moku bowere̱ bobe̱ osaki ani telema wamina pirite ani ofori ibien ye̱ i̱ i̱e̱-anga mutebo moku-moku ibobiya because <hesitation> etela me̱ siwe̱re̱ bara me̱ gote̱ i̱ inete moku-moku mute bobia, isekina ibiya anga so̱ i̱se̱ki̱ba aru̱ mi̱e̱te̱ i̱se̱ki̱ba ani̱ gboloki-gboloki famawere. Mo̱ku̱ bowe̱be̱ si̱bi̱dabobe̱ ori̱ ani̱ te̱le̱ma wami̱napi̱rịte̱ mu̱nju̱ ku̱ma. Te̱ moku wa ibi e̱te̱ mi̱e̱ yanate kuma ye̱ fi̱ bokome̱ ane̱ pa kurowere ye̱a ma, ye̱a lafiye ye̱a-ye̱a lafiye anayima kuma animiya buro obrabio buwaro, buro wani tuwo kon apuma bo buwaro tamunobe̱ te̱ke̱m tomuno pa wanima si̱bi̱o buwariso a ayima mie pele wana piri ane iyekwen bibi. Ye̱ri dugoayibeye ane bo ingada ongo no̱ legi ari bo̱ goye-goye, iburo i̱ minjisemeke sibi dario, iburo anigba <hesitation> sesese me̱ bo ke̱ sibidario, iburo iyama ke̱ sibidario, isibidaio anga goye̱-goye̱ nimi minese tamu no mie itemeye tamuno me̱ piki ke̱ isibida-apuma mi̱e̱ temeye ina inbashima inbashi anga ke̱ ininakoma, ininadien anga kon. Anisaki ikurari so̱ tomi bari iya biobe ania-nia moma ane wadukubiya asin legi ane i ibi korunama korim but i ibi korinama kori ya bebe isaki mesomu la-a ogbo ini beba mineso kuro gbobi na karibi na ngeriso ani-ibufukamaba kuma tomikiri tombo pakabote bara ke̱ si̱ye̱ ami̱ebu̱ su̱ pi̱ki̱ i̱bi̱ya. Mo̱ku̱ wana oyiapu awu̱e̱me̱ japu <hesitation> inbukoroma inabu piri wari nakrakra inbu kuro te̱ fi̱ ba nakrakra inpiri kuro te̱ fi̱ ba nakra-kra i̱nmu̱ alagba dọki̱ba inke bu̱u̱ so̱ ba. Iye̱ isam ipoko dokiba muwerebo̱ bu̱u̱ bio eni ibaba ania-nia i̱ke̱ muwere bo̱ fiye̱ inokifiba te̱ piki brala bara ke̱ iye̱ba. Ini̱ba-a te̱ i̱dumo̱ te̱ bo̱ bebe anibo ibufukamate̱ ani̱ obi̱ sote̱ ke̱ ipirite̱. Ani̱go̱te̱ ye̱ri ari tomikirime̱ ekwente ke̱ tomikiri me̱ mi̱e̱ ko̱n ibi anga mi̱e̱ kongborubo so̱ bra ke̱ siye̱ ami̱e̱ri <hesitation> bira ke̱ siye̱ ami̱e̱ri̱ bo̱ su̱u̱m bebe-e anibe gbefiye emi anibe kunoma emi̱. Iye̱ri̱ mi̱ tomikiri yeri goye̱-goye̱ ani̱be̱ ku̱no̱ma e̱mi̱ i̱ye̱ye̱ goye̱-goye anibe gbefiye piki emi̱. Ane mie̱te̱ tomikiri ye̱a mi̱e̱ri̱ bo̱ goye̱-goye̱ i̱nbo̱ baa ke̱ biokroma te̱ inbo tomikiri mie-mie anga inbo siye amie miema si̱ye̱ ami̱e̱ma ani̱ ibiya gbala-gbala ibiya. I̱ si̱ye̱ ami̱e̱be̱be̱-e̱ ani̱bo̱ barasin te̱ ibidumo ko̱n. Tamunobe̱ dikibalafa du̱mo̱ ko̱n. Tamuno̱be̱ ni̱mi̱ mine̱so̱ to̱mi̱ki̱ri̱ tamu̱no̱ e̱mi̱. Tamu̱no̱be̱ wamina te̱me̱ye̱ oribe̱ eqwen bibi me̱ ke̱ anga <noise> ani̱ oruenebaka me̱ mie̱ late̱bebe-e̱ mute̱ oru̱ekwe̱n bi̱me̱ mie̱ po̱ki̱ i̱ oru̱kwe̱n bime̱ mie̱ poki̱ kuma ani mie te̱ i̱ ibidumo̱ mi̱e̱ ikomba animiete ibari elem ikonkon du̱mo̱ mi̱e̱ konbia. Te̱ odikibala du̱mo̱ mi̱e̱ konbo ani̱ saki̱ i̱ odikibalafa du̱mo̱ mi̱e̱ kon saki ani so̱ye̱ mie̱ te̱ ke̱ ipiriba ani̱ bari bu̱fuka so̱ te̱ ke̱ ipiribia ani di̱e̱n ke̱ ipiriba. Ani̱ saki̱ iyeri bo̱ si̱bi̱date̱ legi wari bome, tireme ibo me japu yeye dikimate yema mibo olegi saki o̱ke̱ e̱e̱h akalu bo̱ okee ina gberi owu wain, ye̱ri̱ ku̱ma̱ ire̱ de̱rima oko neng̱i̱ ba. A ina inba shiba aneme ke̱ biongbobio suwa ma. Mie̱ iyeribe̱ aniania iyerima koribariye inayeme ani̱bobe̱ or aniboma ye̱a mi̱e̱ ne̱ngi̱ te̱ bomabi me̱ na tokini bime̱ na simei̱piri. Tamu̱no̱be̱ to̱mbo̱ mi̱e̱ri̱ye̱ goye̱ goye inbo tamuno be̱ ke̱ tu̱ro̱ko̱ tari te̱ mie̱ ye̱ go̱ye̱-go̱ye̱ ani̱ so̱ye̱ mi̱e̱te̱ ke̱ i̱pi̱ri̱ ba.